Enukuokhangbona aighrlr liue life norierien oni meka tawan-menawe wenagha mhen-mhinuwe gualor oghaligho wegualor webhe mien-ebu-weghighagualor wimien yanlue mhin we ghele migho ya gbalo ghomon oghali eki weyan do wemigho we migho yadua we migho yabowanokhonwe wemigho yadokoto nokhonwe weghakhin emhie kpomrukukhuagbon norierien soni agbonorierien-wenaghele ahive agbonorierien weghe le lon salobu salobua agbaloghuwe wekere ghe edegbe wekhuonmhin wemhon osa wemhenzo bhipolistatian we mbe court egbefuwere omon bhamhen memhandaghaghon orienien sononi ebherima nekayin iyan-bho de happy eni life ni men yayi ghe orienrien sagbani mayena because egheni aigualigho bhinian weghayan bowa Moho wetie le oghebho leyin sikowe abhikolu nawenhon edoyakpawe-we dosabohenowa sokhun bheghonghon bhofubhegbe aegbovomhan eghiaghiye nania uwewenuwe bowa omhan just hon we honowe bowe-oghan gualezobhokhuemhon nowe yan yefde kua oghualor bonormukuon we-olezie uweghe gelenie osalobuam udia nuwe wemiekuedobo benukhua gbon memhandghe ghonghon no sirio we ghawina wemienyalu omhanro noshuwegho we shiogho uhan wegbobhiomhan omhangbowe wegelamien ebefuwere weghale we he bhenokhon we owan gbouu we but we bhe gbouomhan irienagbonadia but agbonaghiyena menkatawan eghenor gha bhiyimen bhabhe rimen ohemen yayighe orien rien sonona because abhe nahumen sebhor before mekue gharao Modokere ghe abhakpokpeghe-yemhen gho bhemhonkpon bhe honwa cos egheni nosaborumugbo-ori ebhale were mhen enomhen or vionuwe but eghiayena-nia we tu momhan norighonuwe or norriabanuwefo or nor riabenuwe or kanawe leghie hia rererel eko uwe fiye kegbe oyunuria uwewa bhiyeke-otaweteyanole oyuna riawena ebhi yan rie nuwe ebheyan nunuehenyotor olezie agbon-aghiye nania odandogholtobole manage e life noghor khian without enomhan mhanhuemhonwe elobhiyuwe elikolu nowe mama Asabor ye-mhia nuwe op fuwe bhegbe ezcept obhi yuwe no-huemhonwe ohokpa gasabor yakpa we nofuwebhe gbe uweghaya nomhanbhehehe even ikoluoso ro nuwe yan ne eyenurit awe ria owman ekowe nahiabhare egha call ilenodomieunona the end of the day adokere ohoghe olotalor agharemien or rienuwe ekhian giegbe nafuwer oleshie agbonagiyena adadogho to bole dho ghian manage e life nor gho we yanmiemhantama uwe ghaghi amhen-igbobuwe selo bha na yakpawe uweghele miewomhen gho buwe egheni ghare-egbe ghi fuwere-egbonhe we ghiye we ye nowhanemhen aremien omhanobu were uwe mieriena uwekereghe agbonhe weghiye agbon norien rien sirio odandoghote gualor nogha live